Ny fomba famokaran'ny lokanga feo dia arakaraky ny fomba fiasan'ilay tanana manosika an'ilay hazo eo amin'ilay tanan'ilay lokanga le izy, raha atosikanao mafy ilay izy dia mamoaka feo mafy ilay lokanga, <noise> fa saingy kosa raha atosikanao mora lay izy de mamoaka feo mora lay lokanga.